<hesitation> kay manta charinkapak yachimi <hesitation> ñuka kawsaypay yuyarishkakuna <hesitation> ñuka kawsaypay <hesitation> yuyarishkakuna yanapakmi ñuka yuyaypi alli pakna rikunata alli chishpa ña pakma rinata kunan puncha kawsapay shamun puncha kawsakpakpish <noise> pakta rikunata riksishpa yuyaypi alli charini kikinpa chuchupi tukuy ayllu kawsakunaman kawasay kunawan ñuka kawsay ñuka puklla alli kashkata ricuchi kikinpak alli kawsana yuyarinata achik yachik ima tapich kashkata rurakanata shina llatak ñu ñukapak kash kashkata pakpa pakta chashkispa kawsanata yachachik Kikipak chachi charik charika pachakunata alli ruraykunata rurashpa kawsaynata yachachik <noise> kikin ña yacharishka kawsay pachamata pachamanta kishkakapakta kikinta mama yaya mana kashpaka <noise> kikiwan kawsak kunata <noise> tapusha tapushpa ima shina kashkata shayacha chayanakanki <hesitation> shinayatik shinallatak wasipi, yachana wasipi, kikipay yuyay <hesitation> mashikunawan wawarak wawarak kashpa alli sumak kawsay charishkata yuyarishpa kishkay tukunki imanalla kikinpak alli allita yachashpa rurashkakunata takishpa kishkaypa kishkapak <noise> chishkapay <hesitation> kika yuyashka <hesitation> munashka shina kay manta chunka watakuna kipa ima shina kawsashka kashka kanata ashita yuyashpa yuyarishpa <hesitation> kishkapay kikinpak kikinpak muskushka asha puncha washa shina llatak kipak puchakuna washa paktachi pakpak imashinalla llakashpa ñawpakman katina <hesitation> kashkata mishkipi <hesitation> chikayarishpak kishkapay <noise> shinallatak shuk kishpichik <noise> yuyarikuna runara rurana kanki <noise> <hesitation> mana tukuy kikinpak <noise> yuyarishkakunachu <hesitation> <noise> paktari tukuy taku yuyari kikin kawaypay yuyarishkakunata allichik tukunkimi Kikin munashka, kikin munashka shina mashna tukispish, mashna kutipish <hesitation> paktachi. Paktachi kuna ataka kikin charinkakunapak pakta taku takunatan kishkanapash churana kanki. Imashina kipan mushkuk muskuita tatachinataka kikipak ayllukanata tapushpa mana kashpaka llikapik <hesitation> rikushpa yachay yachana chayana kanki <hesitation> kikin kawsaypay yuyarishka kunataka rikuna llapi churashpa charinki <hesitation> kikinpak kawsana yuyarishkakuna rikushkata <noise> paktari kushkata yachankapak yachan, yachankakpakpa pakka yachankakpa ñukaymanta Ñuka mana <hesitation> <hesitation> rurakushkata kati katimi <noise> rikushpa yuyarima kanki <hesitation> ñukapa kikin wiñay kawsaymay kawsaymi <noise> ñuka chipak ñuka chipak kinkin, ñuka chikpa ñuka chikpa kikin wiña kashkamanta kan kanmi ñuka, ñukachik ayllu pura kawsaymanta ayllu llaktapi ima shina kawsashamanta shinallatak imana imallatak tukuy kawsaypi yuyashpa <hesitation> yachak yachashpa rurashpa kawsaymushka mantami shinallatak shuk kawsayta allimi ka yuyashpa rurashpa kawsa kawsakana kawsanaka ñupa ñukanchik yuyakuna <hesitation> ñawpay ñukanchik yayakuna ñukanshik mamakuna alli ishka llami shuk Shuk runapa kashpaka ayllu purapak kawsak <noise> mantapishmi chashna chashna kashpami ñawpa pachamamanta <hesitation> rurarishpa shamushka ñukanchik kawsaypi <noise> mikuykunapi shinallatak ayllukunapura <noise> imashina kawsanapi <noise> chay mantami kunanka <noise> ima shina warmita <hesitation> karipak, imashina karipak <noise> kawsay kawsaypi allimi yuyashpa <noise> rurarishpa kay puncha kama <noise> shamushkata rakishun <hesitation> shamush shamushkata rarishun <hesitation> rakishun ninchik ima rarishin ninchik ni <hesitation> warmipak karipak kawsa kawsayta allimi yuyashpa Rurashpa <hesitation> kawsamushkata rirashpa arita arita kashpa amata amata kashpa allik <hesitation> llikkata rurakpay chaypimi ñuka alli llaktapi kishkashka tiyakukpi <hesitation> shinallatak imamanata imamanta chay tukush <hesitation> <hesitation> tukuy tuku tuku tukukushkatapich <noise> karipich <hesitation> warmipich <noise> wasipika yu yunuta yusha warmipich karipich kikinaycha munashka shinami mikunata mikunakanchik.